اه نو الناس متقدش تأثر على المصير تاعها كلشي راه مكتوب سما لا سول شوز لي تقدر ديرها سكو تعيشه وي تعيشه دون فاصون أ أبخدوندغ لا لوصون جور تتعلم لا لوصون تاعك منه مي اور سا معندكش كيش دير باسكو مام تڨعد غير تعاود و تعاود توجور طيح في ريزولتا واحد